Taun noto kavuliklik mang ke taun no nas <hesitation> ni mamal ni uli pasal, pasal ta akalit mang ke taun nolo malepen vuk. Au si vil anig nan ta nala ago e rina na parik na pasal ta akalit, sikei parik nang na malepen no to aro sikei nganlak nang na vuk si kag ago palau e rina na, na ago ta pasal ta akalit.